Yala u kabaka kabkuga faturiku gadaku ashakulin. Wajba weaka ziyadakir kammon, fagniku marata ju ishweaka keccha kabjinanin, aw inger <hesitation> salata tereda ikan, jibna tereda ikan, tahniya ttereda ikan uwon fakil kabinnanin. Lakini, masalana, <hesitation> yani wajba tuskolli gadaku faturiku ashakolli, uzbula, yaho aw masalani minga ayro dime weaka kabru